to chordin yi minu bembe bembe nuwa yir kin bembe jor dikan gi yi soruwai jama yideruwai yi kowowai bayi tosa yi mwagya bembiyei jor dikin gidon yi kowai jama yito a yinji bayi de yi tura kwiku mer kwiku wiya wiya ki kenan pa bei tura bembi dwii yi de yi ruwo ba da kalam pinu yi mwagya twii bembe mere jor dikin don yi bacha kwanja wo yi bacha yi menegya mer to gyardu mer yi kasugu yir bembi dwi jyai kenan pa yi kasa kwelele yi kasa kwanja wo bai bacha yi menegya yi ko kwelele yire kundi kundi yi kasa chinka pa yire yi bacha yi chenna bwalau yi de kwanja wo yi ban na dwiiyai ba biya bembi mwaga buri kenan jordkangi don yi ko ma bo kinko yito sai yi mwaga bembiyei bembin wunu wunu twii nakani bembin twii don wunu wunu yadda ku no mwanu pma mwamw toh bembe to bumbe, yi nai, to jeni yiri kana babwiya beinamwa kama jyi yaku kwawe to jeni jeni ma to jeni bakwara ma pino regiga ma a megya yi toh jeni ma bwaga tem ma ma bwanbu tem ma pino nawei ma parnu suga ma ma parnubu ma pannubu ma pina nawei bembe toh jeni kuni kuni sosai ma apina bago yire dogin tun daga nagnag ma toh jeni tu no morongu ar lamuwe yoko no morogi ya kandakin yi shewekin yi ya kasi bembi ne bembe toh jeni iri bembe toh yir tu yi kasi sosai digini yi morogo digin jor di yi boi yi pimai bembe toh yir tu jyai a gawuri yiri yi ba kwarayiwa yi buyabayiwa bembe toh yitu jyai sosai a gauriyiri yi na bembe kundi yi bweni don wunuwunu bwagiyau kina kechi kechi ko kono mwagu bembu yi yadda ku no mwanu ko dono bembe do ma kasi ma mwagei yi mwanuwei ma nawai jor dikin ma kai mwani ma sai yi de yi ruwo kai nai kayoroni bai na bai na yi yoroga chagu mwanu yi gjyamiragu kamin ka lam pinu don yi jyiga jyinga yina jeni bembe a ko dono jore bembe toh jeni tu jyai konama mwaga made ma ruwo ma jyi babwiya baina ma na kwa nagu digin asoma kin toh jenitu jyai ner wukan ge ma charo mwane ma rumin yoma ya ki deruwai mwan dou ka kwai bembe deruwei bembi do nawei ya ku jewei mwan do ma yi ka nerwukanke yika chika to yito ka kwe bembe cewe kin yaki ya nawei bembe mi akogu kam mii inkasi bembe kuma bembe don toh jeni tu jyai sosai sosai to jeni to kanwano bwiya ma kamaji ma jewai mi kam bembe toh jeni tou jyai bembe mii kam kowana wona jore kano jyigyi kam mii kam inawei inkasi ar yi bakwara jititima pinamwa kasi bembe sanan don kama mwani bembi do chika yokoko yito ma de ma mura kalam pinu ma na ka lan jyaku kapin bikanga ba cha mwane toh yadda ku no nigi yokko yito bikanga don ka mwani bembe do yi to ya ku charuwei mwanu pima yaduwei jyaku yito amma bikanga ka mwani ka nai yi pinu ka lam pinu pina ba niga jeni ka lan jyamiragu pina ba dona ba jekega ba daga yito mikam agauri mii kam bembi kam to jeni bembi toh jeni to jyai bembi don dono kanama wunge dima ka yiki bembe mii nawai don bembe toh jeni to yai bembe to jeni tu jyai kana ma ronge dima nwunuwai tibak kwarap nya do bembe toh jeni tu jyai ba kwara don kano jyipin chika ko yito pino nawai pina na jei mwane ma nerwukange ka jyi na je mwane jewe kin mii nkasi bembe mii noba jyige bembe inawei inawei bembe bembe toh yir tu jyai apin bogoyir ma tina jenitu jyai akwalayir mwei toma mwegto tu kama dili daga kura woo sai kura woo ma je ma jagya jegu toh to jeni tu dui a bogoyiru to jeni tu kuni sosai toh jeni to jyan kuma don a gauriyiri don yinu guwei pu jegu gaure yi tono yinigiwei pu